A ɨ́ɨ́n nka ñayivi ye na ku vií na kuva'ai, te ye na kuu lo <noise> juinii, ye na kundetuso ñuu ñayivi nda'vi, te jnu nale na kutuso, ye na kuu lo nda kuu taka ñayivi. <noise>